أفظل أقظي حياتي كلها كشاب بالغ؛ لإن مرحلة الهدوء ،وتمنحني الفرصة لتحمل المسؤوليات ، وتحقيق الأهداف، وتطوير نفسي، كطفل يمكن أن تكون الحياة ممتعة لكن كإنسان بالغ <hesitation> أقدر أجرب الحياة بعمق أكبر، ،وبناء علاقات قوية ،وتحقيق إنجازات.